slösuðust alvarlega þegar þær hröpuðu niður hlíðar Gerðafjalls í Dalsmynni við Eyjafjörð þyrla sótti aðra þeirra en vegna erfiðra aðstæðna þurfti björgunarfólk að sækja hina mistök og rangar ákvarðanir lögreglu leiddu til þess að manninum sem myrti sautján

í menntaskóla í Flórída í febrúar tókst ætlunarverk sitt ný rannsókn dregur upp dökka mynd af viðbrögðum lögreglu allir landsmenn teljast líffæragjafar frá og með fyrsta janúar nema þeir skrái andstöðu sína fólk getur breytt skráningu sinni síðar skipti það um skoðun ýmiss konar kláraðist fyrir jól en áhugi á slíkum mat hefur stóraukist undanfarin ár byrgjar og verslunarmenn þurfa að hafa sig alla við til að

misstu fótanna og runnu niður fjallshlíð nálægt Dalsmynni í Grýtubakkahreppi þyrla Landhelgisgæslunnar sótti aðra konuna en vegna erfiðra aðstæðna þurftu björgunarsveitarmenn að flytja hina niður útkall barst laust fyrir klukkan eitt í dag um að tvær konur hefðu fallið í fjalllendi um tvö hundruð metra í hömrum og bröttum hlíðum sex sjúkraflutningamenn voru strax sendir af stað og allar björgunarsveitir á svæðinu kallaðar út erfitt var að komast að konunum og var ákveðið að skipta hópnum í tvennt

voru ekki á sama stað aðstæður hér á slysstað eru vægast sagt mjög erfiðar snjókoma niðamyrkur og sáralítið skyggni samt tókst að hífa aðra konuna upp í þyrlu Landhelgisgæslunnar fyrr í dag áður en dimmdi um of en nú eru aðstæður orðnar þannig að þyrlan getur ekki komið aftur eftir hinni konunni og því þarf að flytja hana með sjúkrabíl til Akureyrar þegar er búið að ná henni niður úr fjallinu við kölluðum út þyrluna strax og hún rétt náði einni konu niður áður en aðstæður voru of erfiðar björgunarsveitir eru núna búnar að búa til línu niður alla niður alla hlíðina og eru að slaka hinni konunni niður það tekur einn til tvo klukktíma sem betu fer erum við með mikið af

er vel búið og getur reddað þessu það eru margir sem koma að þessu hversu margir eru á vettvangi það

hundrað sem komu frá Landsbjörg og svo eru sex frá okkur og lögreglumenn og þyrlan þetta eru hundrað og tuttugu

manns hérna sem koma í þetta það er mjög stórt verkefni mjög stórt verkefni sennilega stærsta á árinu hér á sjöunda tímanum

með konuna niður og eru allir komnir af fjallinu konan var flutt með sjúkrabíl til Akureyrar hún var orðin köld og með töluverða áverka en þó minni en sú sem flutt var með þyrlunni fyrr í dag ný rannsókn á viðbrögðum lögreglu þegar sautján

manns voru myrtir í menntaskóla í Flórída fyrr á árinu sýnir að röð mistaka og rangar ákvarðanir leiddu til þess að árásarmanninum tókst ætlunarverk sitt skólann í Parkland í

í febrúar einni

árás sem gerð hefur verið á skóla í Bandaríkjunum en röð mistaka og rangar ákvarðanir lögreglu gerðu illt verra segir í nýrri þar er meðal annars notast við upptökur úr eftirlitsmyndavélum í skólanum þetta myndskeið sýnir þegar nemandi hitti

fyrir í stigagangi rétt áður en

hefst þessi nemandi hljóp út og til eftirlitsmanns sem þó gaf ekki út yfirlýsingu um neyðarástand annar eftirlitsmaður hleypur upp stigann og inn í geymslu án þess að tilkynna um hættuna ferðir árásarmannsins um skólann eru raktar í grein sem og afleiðingar

lögreglumaður sem var á vakt við skólann ákvað að bíða úti í stað þess að fara inn og reyna að yfirbuga árásarmanninn sem hefði verið í samræmi við stefnu lögregluyfirvalda í Bandaríkjunum í svona

halda sig í burtu frá byggingunni þetta er tveimur mínútum eftir að árásin hófst ellefu eru látnir og þrettán særðir neyðarástandi hefur enn ekki verið lýst yfir og á þriðju hæð

eru um tuttugu nemendur úti á gangi vegna þess að

fór í gang sex úr þeim hópi láta lífið viðvörun um neyðarástand er ekki gefin út fyrr en næstum þrjár mínútur eru liðnar frá því að árásin hófst sautján manns eru þá dánir byssumaðurinn hleypur í burtu lögregla heldur að hann sé enn í byggingunni og fer ekki inn fyrr en fimm mínútur eru liðnar frá því að árásin er yfirstaðin í rannsókn

kemur í ljós að yfirmaður hjá lögreglunni

sem kom á staðinn setti ekki upp aðgerðastjórn og til að bæta gráu ofan á svart þá hélt lögregla að eftirlitsmyndavélar

sýndu beina útsendingu en það sem þeir sáu á var tuttugu mínútna gömul upptaka þegar lögreglumenn fara loksins inn er

kominn á veitingastað í nágrenninu þar sem hann var síðar handtekinn þrjátíu og sjö einbreiðar brýr eru á hringveginum fjórtán slys og óhöpp hafa orðið á brúnni við

síðan um aldamót þar af tvö alvarleg af hátt í tvö þúsund brúm í þjóðvegakerfinu

eru sex hundruð áttatíu og sex einbreiðar þar af eru þrjátíu og sjö á hringveginum í ár voru teknar í notkun tvíbreiðar brýr yfir

og Stígá í Öræfum til stendur að fækka um eina einbreiða brú til viðbótar í vor þegar ný brú í botni Berufjarðar verður tekin í notkun í tillögu um samgönguáætlun

til næstu fimm ára er áformað að einbreiðar brýr á hringveginum verði þrjátíu og fjögur árið tvö þúsund og nítján og eftir fimm ár tvö

þúsund tuttugu og þrjú verði þær þrjátíu forstöðumaður hönnunardeildar Vegagerðarinnar segir það raunhæft markmið næsta fimm ára tímabili samkvæmt samgönguáætluninni muni þessu fækka um sirka tíu brýr eins og þeirri samgönguáætlun er stillt upp

hægt að gera það hraðar og væri ábyggilega æskilegt en okkur er bara skammtaður ákveðinn rammi sem við reynum að fylgja fyrr í vikunni var alvarlegt slys á einbreiðri brú yfir

Guðmundur segir að þar hafi orðið fjórtán slys og óhöpp frá aldamótum en einungis eitt annað alvarlegt slys hefur orðið að öðru leyti er það mest minniháttar óhöpp það eru allar líkur á

fljótlega hún er ekki inni á samgönguáætlun sem var kynnt fyrir þingi í haust en hún hefur verið í vinnslu hjá okkur í undirbúningi Guðmundur segir að

brýr þoli enga bið stórt mannvirki þar sem

orðin sjötíu ára gömul og frekar þar eru mjög aðkallandi verkefni frá og með áramótum teljast allir líffæragjafar nema þeir hafi áður lýst því yfir að vera það ekki

fyrsta janúar tekur gildi breyting á lögum frá árinu nítján hundruð níutíu og eitt um brottnám líffæra þar sem segir að nema megi

líffæri eða lífræn efni úr líkama látins einstaklings til að nota við læknismeðferð annars einstaklings hafi hinn látni ekki lýst sig andvígan því og það ekki af öðrum sökum talið brjóta í bága við vilja hans með öðrum orðum þá þurfti áður að lýsa yfir vilja til að gefa líffæri en frá og með áramótum þarf að lýsa því sérstaklega yfir ef ekki er vilji til þess það er að segja ætlað samþykki eins og gefur að skilja er þetta stór ákvörðun

og margar spurningar sem vakna á heimasíðu embættis landlæknis eru veitt svör við ýmsum þeirra sem þar kemur fram að andlát vegna heiladauða sé yfirleitt forsenda þess að unnt sé að nýta líffæri til ígræðslu þá er hægt að fjarlægja þau áður en blóðrás stöðvast og þau skemmast heiladauða sé hægt að staðfesta með vissu eftir skýrum og ströngum reglum aldur líffæragjafa skiptir ekki máli mögulegur líffæragjafi getur ekki haft áhrif á hver fær líffæri sín heldur ræður forgangslisti foreldrar barna undir átján ára aldri teljast nánustu aðstandendur séu þeir ósammála um hvort gefa eigi líffæri barns þeirra verður það ekki gert því allir nánustu aðstandendur verða að samþykkja samkvæmt upplýsingum frá landlækni þurfa tuttugu og fimm til þrjátíu einstaklingar líffæraígræðslu hér á landi árlega árangur af

líffæraígræðslu er yfirleitt góður segir á heimasíðunni getur bjargað lífi og aukið lífsgæði líffæri úr látnum líffæragjöfum á Íslandi eru flutt til Svíþjóðar og grædd í sjúklinga á Sahlgrenska sjúkrahúsinu í Gautaborg á síðunni

punktur is getur fólk skráð vilja sinn í þessum efnum og verður það áfram hægt eftir gildistöku laganna þeir sem ekki nota tölvu geta leitað aðstoðar heimilislækna eða hjúkrunarfræðinga heilsugæslunnar milljónir gengu að kjörborðinu í dag í forsetakosningunum í

Kongó meira en tveimur árum eftir að upphaflega stóð til að kjósa nýjan forseta um fjörutíu milljón manns eru á kjörskrá í landinu valið stendur milli þriggja frambjóðenda en núverandi forseti

hann hefur setið á valdastóli síðan tvö þúsund og eitt

að hætta fyrir tveimur árum en kosningum þá var frestað

núverandi forseta og hann þykir sigurstranglegur hefur verið að fá yfir fjörutíu prósenta fylgi í skoðanakönnunum en undirbúningur kosninganna hefur hins vegar gengið upp og niður margir óttast að stjórnvöld reyni að hafa áhrif á niðurstöðuna og

á sumum kjörstöðum var ekki hægt að greiða atkvæði í morgun

geisað að undanförnu sem þýðir í raun að atkvæði þar skipta ekki máli því tilkynna á um niðurstöðuna um næstu helgi sala nýrra bíla dregst nokkuð saman milli ára hún var um sextán prósentum minni í ár en í fyrra sala rafmagnsbíla heldur hins vegar velli

árin tvö þúsund og sex og sjö var sala nýrra fólksbíla nokkuð mikil fleiri en fimmtán þúsund

nýir bílar voru skráðir hvort ár salan fraus næstum því árið tvö þúsund og níu en síðan þá hefur hún aukist hratt ár frá ári í fyrra var metár þegar fleiri en tuttugu og eitt þúsund nýir bílar voru skráðir það sem af er ári hafa um átján þúsund nýir fólksbílar verið skráðir hjá Samgöngustofu í gegnum tíðina

þegar raungengið er sterkt eins og það hefur verið að undanförnu bílum fjölgað mjög mikið þörfin er orðin á að endurnýja bíla við þurfum að koma eldri bílum af markaðnum það er mikið um bíla sem voru skráðir tvö þúsund og fimm sex og sjö þannig að það er bara þessi endurnýjunarþörf sem er til staðar

árferðið hefur verið ágætt þannig að neytendinn hefur verið að nýta sér það hún

að bílaleigur hafi undanfarin ár staðið fyrir fjörutíu til fimmtíu prósentum kaupanna ég á von á því að á komandi árum munum við sjá minni sveiflur sérstaklega vegna þessa að ef fram heldur sem horfir og og sá fjöldi ferðamanna sem hér hefur orðið mun áfram viðhaldast það er

þjóðinni tekst nú að vera minna sveiflukennd í gegnum sínar hagsveiflur þá þá verðum við vonandi með meiri stöðugleika í greininni og og mér finnst ýmis merki benda til þess athygli vekur að sala rafbíla heldur betur velli dregst saman um átta prósent milli ára meðan að sala bensínbíla dregst

saman um nítján prósent á áttunda hundrað nýrra rafbíla voru skráðir á árinu ef svokallaðir tengiltvinnbílar eru taldir með eykst sala á

bílum milli ára ég held að þetta sé það sem koma skal framleiðendur eru á fullu að þróa þessar vélar og rafmagnsbíla eftirspurnin er meiri en framboðið eins og staðan er núna það er líka kannski partur af því að að salan verði aðeins hægari á næsta ári einhverjir verða að bíða eftir bílum en jú neytandinn er klárlega að fara í telst varla til tíðinda

stíga á svið

það vakti hins vegar athygli þegar þar heyrðist nýlega í hljóðfærum sem eiga sér merkilega en um leið dapurlega sögu þetta eru engar venjulegar fiðlur sem þessir hljóðfæraleikarar eru að fá í hendurnar

lagfæra og endurbyggja þessar fiðlur þær voru allar endurheimtar úr útrýmingarbúðum nasista í Auschwitz og víðar en eigendur þeirra voru myrtir þar

hafa fengið að hljóma áfram og segja sína sögu

ferðast um heiminn með skipuleggur tónleika og segir sögu hljóðfæranna og eigenda þeirra þessir tónleikar voru í fleiri kjósa að fá sér eða annan vegan

í ár en í fyrra eftirspurn eftir slíkum réttum er um helmingi meiri í ár segja kaupmenn í Krónunni og nettó sumar vörur kláruðust fyrir hátíðirnar þar á meðal vegan laufabrauð kaupmenn sem fréttastofa ræddi við segja sömu sögu eftirspurn eftir vegan mat eða

dýraafurðir eykst stöðugt

gríðarlega mikið bæði hefur eftirspurnin aukist mikið og framboð af vörum hefur líka margfaldast um er að ræða nokkuð breiðan flokk vara en hann segir að

á borð við

við höfum stöðugt verið að auka vöruvalið í þessu og þessi jólin er rúmlega fimmtíu prósent aukning í sölu á tilbúnum sem henta þessum hóp sumar vörur hafi klárast og oft sé ekki hægt að anna eftirspurn eftir vegan mat til dæmis eins og í vörumerkinu

þar sem er bara svo vinsæl vara á heimsvísu að

allt sem við pöntum og þar af eigum við ekki til allt sem markaðurinn var að óska eftir í nettó var svipaða sögu að segja eftirspurn stórjókst milli ára og

myndu klárast þurftu að hafa sig alla við og verslunin setti sig sérstaklega í samband við framleiðendur sem

vegan mat til að koma fleiri

fyrir jól fólk fór í fór í smá panikk út af einhverjum man ég svo var líka mikill Oatly skortur fyrir jól ég held þau hafi náð að bjarga því rétt fyrir jól svo merkti ég allavega sjálfur að vegan laufabrauðin seldust upp fyrir jól annars er úrvalið orðið það mikið að það er alltaf hægt að finna eitthvað annað í staðinn segjum fyrir fimm árum hversu mikið hillupláss hefðu þessar vegan vörur tekið værum við að tala um einhverjar tvær hillur eða eitthvað svoleiðis í staðinn fyrir tvo heila skápa hvað ætlarðu

áramótaheit eiga sér langa sögu víða um heim margir eru með háleit markmið í upphafi árs en algengt er að fólk missi sjónar á ég ætla að reyna að vera frískari

kominn á þann aldur að maður þarf aðeins að fara að hugsa um það ég ætla að hætta að veipa ég er bara löngu hætt

svo stendur maður aldrei við þetta það svo erfitt ef maður er

heit en svo stendur maður ekki við það þá verður maður gramur við sjálfan sig Ragnar Matthíasson heldur námskeið í markmiðasetningu hann segir að um sjötíu prósent falli af leið fyrsta mánuðinn en að það sé hluti af markmiðasetningu að gera mistök en hvernig á fólk að ná áramótaheitunum sínum algengasta leiðin fyrir því

fólk klikkar er

að það er ekki búið að hugsa nægilega út í hvert markmiðið er að standa upp í

og hoppa upp á borð og segja ég ætla að ná af mér tíu kílóum og svo daginn eftir að jafnvel að vera búin að gleyma því það er ekki vænleg leið til árangurs heldur

að ígrunda hvað það er sem skiptir mann máli eru áramótaheit barns síns tíma markmiðasetning sem slík hefur alveg sannað gildi sitt það er ekkert endilega rétta leiðin að gera það um áramót aðalatriðið er að maður

strengja áramótaheit vera með markmið á nýja árinu

hætti því sem ég vil hætta hætti að reykja þegar

og það er ekkert mál nei ég bara vona að ég lifi þá að veðri það gengur í norðan storm

eða rok með

um miðnætti á Vestfjörðum norðan hvassviðri og snjókoma á morgun en stormur eða rok á Austfjörðum og undir Vatnajökli þegar líður á morguninn annað kvöld lægir verulega og það léttir til með kólnandi veðri um Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta að loknum íþróttafréttum og það er Edda

Sif Pálsdóttir sem segir okkur frá þeim Sara Björk Gunnarsdóttir var í gærkvöldi kjörin íþróttamaður ársins tvö þúsund og átján ísland vann stórsigur á Barein í dag í æfingaleik fyrir h m í handbolta í janúar og við förum yfir allt það helsta í enska boltanum slösuðust alvarlega þegar þær hröpuðu niður hlíðar Gerðafjalls í Dalsmynni við Eyjafjörð þyrla sótti aðra þeirra en vegna erfiðra aðstæðna þurfti björgunarfólk að sækja hina mistök og rangar ákvarðanir lögreglu leiddu til þess að manninum sem myrti sautján manns í menntaskóla í Florída í febrúar tókst ætlunarverk sitt ný rannsókn dregur upp dökka mynd af viðbrögðum lögreglu allir landsmenn teljast líffæragjafar frá og með fyrsta janúar nema þeir skrái andstöðu sína fólk getur breytt skráningu sinni síðar skipti það um skoðun ýmiss konar

kláraðist fyrir jól en áhugi á slíkum mat hefur stóraukist undanfarin ár byrgjar og verslunarmenn

þurfa að hafa sig alla við til að anna eftirspurn þessum fréttatíma er takk fyrir samfylgdina og veriði sæl